Et ma sõida tüü manoq autoga hariligult, sis ma ei saaq määnestki, määnestki, no nigu asja lukõq, a sääne kullõminõ um väega hää ja mullõ miildüs rohkõmb nigu juttu kullõldaq ja raadiost määnestki juttu. Kuiki muusikat miildüs ka kullõldaq.